E keìɛ naim kiȧ nyìngè sìwè, wo fanim naim dȧȧngè aŋ jɔ̀ȧ wo ka wo ɓèmè jɔùŋ joo, wo kuwȧ taìŋ wèwi, mìŋ jaa wa nɔŋ ke kaì gbòa miɛ̀ŋ kè naŋ kpȧȧŋ yèè maŋ nyiŋ gbìɛ̀ŋ on yèè wo nyùnɔ̀ɔŋ naŋ woò wȧȧŋ hnaȧŋ kiȧ quick mìŋ kuwa nɛ̀ŋ bȧ weèum, yèè maŋ kɔ̀ wo gò hɔ̀nȧŋ ɗì wò naŋ ɓèmè wȧȧŋ I feel sorry mìŋ komo bò mɔ̀ɛ̀ ɗewɛɛ̀ sùȧ wo faniŋ mɔɔ̀ŋ yȧùm treati sùȧ lɛ, mìȧŋ hɛ̀ɛɛɛ̀ŋ mìȧŋ wòim ɓɛìŋ dangè wèè jɔùŋ yò, wȧȧŋ komo wȧȧŋ kii mɔ̀ɛ̀ nyinìàm nyowo, wò naŋ nɔŋ hɔ̀ɔ̀ kùȧŋ pɔkè wȧȧŋ mìŋ yaȧ naȧŋ motò sùȧ mìŋ yaȧ kɔɔyɛ wȧȧŋ ɛɛŋ kuwȧ tɛɛ̀ muŋ ka muŋ dènȧŋ nɛ̀ŋjè jɔ̀ȧum nyȧŋ, wèè miŋ yilè nɔŋ e kȧpȧ kuiɛ̀ è yaȧ daȧ kpɛ̀ɛ̀ùŋ zììyȧ jɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ, wò naŋ miŋ nɔŋ hɔ̀ɔ̀ sìwè miŋ nyimȧȧŋ kòɓɛ̀i mìȧŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ, mìŋ gè dayà sɛ̀ miŋ nyimȧȧŋ dièsua mìȧŋ gòuŋ sɛ̀, mauŋ gè ɓaikà ɗɔɔ yii nyimȧȧŋ kɛ̀ dièsua miȧŋ gòuŋ ɓaikȧ, maŋ ɓɛɛ nyȧȧnè ke wɛiŋ wɔŋ fouŋ ke fèìm sìwè, sɔɔ̀ ke kapȧ yii ȧŋ naim fè ɗɔɔ yii, miŋ nyimȧȧŋ kòò mìȧŋ mìŋ tɔɔtù gè mìŋ nauŋ gè sɛ̀ mìȧŋ sɔɔ̀gbà gboȧìŋ, soo è siaŋ maŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ keì sìȧŋ ɗɔɔ bȧ nyùnɔ̀ɔŋ bȧ foonȧùm keì sìȧŋ.